Sarotra be moa alô hamaritra hoe firy karazagna lôka amy fireneko izany fa lôka zany araka ny fahafantaransena ananjy de an-drano akagny zareo, de raha hanome isa zah de akeokeo amin'ny hoe zatozato akeo ngambany.